Ny loko maitso indray a, <hesitation> midika hoe fanantenana, izay ny loko maitso, maitso fanantenana dia rehefa mieritreritra hoe loko maitso aho dia ny ala ny zava-maniry, izany no ato anatin'ny saina